Pues juech jedun oy najtëm jëwëp bi'i t'sukyë pakë bi'i yë mëdë naranja china, yech dun jëxpë, yë ëch dun oyjëxnëp ëch nëjuëb.